Bred ni kashiridio. Wadi brodi jayi. Biro nalum bota hander. Wadi bojye fula man non non tan. Amma parni wad jayir al hasare wad jayir soraasha ako.